Yaesa rambueve camello reta jaeko mopeti mimba ipuereta oiko arakurupi jare iroi pe, esa ipire yandambuju jareko jopea puku, jokua tumpa oyapo jokurai ipuere <hesitation> vaera, jae jokurai oiko jopea tuisa, aniara ivi oike jejape, jare, jare jokurai avei oyeo, <noise> oyoe vaera jeja, ipuere vi oiko mokoi ara i joumbae iyapija tuisa, jaema jokua mbaetivi ipuereta oike mbae ikiague iyapija rupi.